<hesitation> Toukato in raeh ke kikinan guana tin ka- kana katuun ai na ku mamangin i youh, toukato to hasona. <hesitation> Kikinan guana tanitsi papean a tin hamunisin as tena. E kinan puguna e hasona punonuh ain kain e ngo sin punonuh o katuun. Toukato tun to hasona ye kikinan guna ai tara haraeh ona tena. Mamangin mes guna tini poat aobot mangin as guna <hesitation> mas takui sin punouh nahen tin pemeli memes temen. <noise> Ai ka naka henapaon sin puno men. Ye mangin as guna <hesitation> ye mas takui sin puh nahen peles. Toukato to hasona, hekahet sin punomen, emen poit nahen tin kominiti.